Enam nu ubow nu ofiye hine nu me mi wene monte oyi ovu oyi iva oyinu idumo ekein na nu usokun yor okonu meka mi woi mi ya yor idumo igbaka igbaka idumo iko kavrion ma banu ekein yor ubavinyor uvitiyor ivom avai neni ka idumo idian mu iwin nium nu ekein nene oyina ekein nu eyan idumo na yor manu imo bass eyin avrebow eyin imo dabow ewe egbiye idumo krese idumo yor ibese yaute mama ekein yor oyiete ekein baw idumo yor <hesitation> mu iwin akpe nu idare idian nute mu ivom avai ka but unu mina mano ede gbiye krese idumo yor ida sirete oho enikre meta inum mahinem nu em edon meta inum mahinem una ubownu igbaka igbaka idumu na hu <hesitation> mi ma ne eda mu fona mu ekein mi gbiye iboyi migbyiye ihoho inum nu uyan ka idumo mi gbiye do eni egute ma- a meta fiya ikomo me va ya me da vayi yon ke idumu na me tuwein idumuna eni me yambaw ma- a meda tul ovuvra Eyaw adumona evra veke du okonu eyemeta yor woka mu mum ma mu iwin adumu yor idowte do igadaga idimona yor ikpola eni ekro ta mun adewei nu idumo na iwon du eni ekro ja me si yor me viyi idion unu ohoyor emi me viyi idion miviye idion ma- a oyin inum mu der ka mu der adumo na mu vayi jiya ovayi ji yaw du eni eyan oseneken oyi abeta nu oyan akpe nu itan okwuvo du mu tovri yaw ufovry nu udoko du owoi ka okro dion mu utu ekein imene krese em euan adumo ubese yin omonese uyin osnumoneni oyin inunu ikar okuve ikiyin iwinene fu idumo na you ikol ekre ada ekein akpar avai ne ni ka idumo na yor iwine uno ohor yor manor egbiye yor iwene javrite mu adowei adowei ikro seneseka ekre nu ogbanke eni ekroveke koba esre meyiokro utum okonu adumo ova bute unu mina ka kpei nu mi mon mu ekein nej me kotumo etibigbologbo do utum nu ka ofiyete itum nu meka misire utum ubownu adumoyor avanu obote du miyi griri genam oso. Miwin igriri gen nam oso enu eyan ivom do onu ohona yor edewene gbiye idumo na yor okonu me gbeyie idumo na yor iyor inu nu imemen du asu eva na yor idumoyor iga yan mu no ukar ubowyor ija vri ma akpei avai ubow yor adewe nu eni edeta kon ihahina ka idumo yor iga muvri utum okuno eni edewene gbiyetiba do <hesitation> idumo yor ikro mi gamu eda mi duwo idoimo ikro mi ijan yan ma- a eda madu mibowa ma- a utom ominoyi do mi hone ma- a midian mu eda mu to mu ekon ekein onu minaka kpei utume owene nun mu iwin ojukro nu minaka kpei utume oweni mun mu iwon ojukro nu esisen adumo ukar ma- a du igadaga ijokro nan esiyor nu aduma utuwe nu ijukro na ma- a ova nu ton ekon ekein oho nu ofon meku ekein oho nu ofon me ekein ova yan yan ojukro na ma- a iwin idakimmine dona oho nu eta mu adumu na nu eyi sisemu ojokro evresene a dumo yor ka owute uteme umun adumo ayan adumo etam ivom ukur adumu kpei owaki vome ukur but uder ukar adumo ubonu adume uvan ojan ekro yorkro mu iwin adumo iyan. Enam mekotumanu ederkplakpa oho nu utune ni mekoto ma mu jerijeri abow iyan oyaw ovonu jeri owene ogbiye nu ederkplakpa na ederkplakpa na oyan akan mu utum nu ederkplakpa abowte madu ubow nu ederkplakpa ova bow jan imomina emoka owei vro ovon ederkplaka ovu moi dian ohor mu kiene iwom nu oyo ubow ederkplakpa ova bow nu jate otamu eda oyan esen oyono ohonu fiya not mu ekein ewei mekutu mamu emany emany obowte madu ojeite mamu ukur mu dowo ewei wonu emany mu dowoka woka mu deri manu yes, mum abow miduwo oyi bonu emany ojan emany okienu oyi okar mu yor ukor woka <noise> mu hume mubow nu emany ovanu ojan ina inam nu mi mon okonu ibowte mi mondu mikre mi sire una me koto ma mu adumoyor du oyodu me ka mi bune okonu me me monda ka obownu ova bownu jan adume owe dukino uwinowei mu doya adumo owene doki esen mudoya adumo owene doki esen mudoya adumo owene dokinu enam no ekotom enam muduya ijan inam ivenu adumo owene du okonu ederkplaka oja ma mu boniye utam ederkplakpa mu vrese. Du ekro nu ogbanke mu dow oyi ma- a motul edow nu okuno odaw de utul edow nu <noise> miwin akpan yor mi meneꞌ du monu ederkpakpa ekro yan isan nu <hesitation> ebra ova bow tule ekrenu ogbanke ogagila ka oyi imu gbiye ebra ekrenu ogbanke so omon ibra ivo ebra ijamano wei okono mu va dukiya ka owene duki egu me vome ke ukur nu me nukro imo johnson wene tanu esi enika eyin ewei nu ekon de ebra nu eni evomeke mu okur mu egbra eyan egbara na etan enu nu ejam atu nu ejamina nu em ewane ekom ubow yor miminonde manu una esen adumo <hesitation> ipropoeji ka oyi nu imove nu ibow te okuve ipropoeji miwene duwo omonwon mu duwo ukri mo gbiyewo odantom upropoeji umon oyi muadu oyimu sane adu. Du mojama a du enu ikosunyor ka evon oyi evome mahine owei mu gbiye inam moyene mon inam na mu wene san upropo eji mu gbiye du onu aduyor usa usan una aduyor ma ipropoeji yorkre idute owei yor migidi okuno miwene gbiye oyi upropeji yorkre idute owei yor migidi okuno miwene gbiye oyi upropoeji mu bowa uja manu owene yam bane mutul ovai robow mu ban- baw ubonu upropoeji ojan itum uboyor ma ugbiyor nu oyi owei ovu kpei owene duki upropoi atume egbany ka upro po ivo owei ovu owei ne doki evon itany ine you mu iwin me dokiyar me sin oyi ma- a me va yi ye me gbo- gboye me gbo- gboye ma- a akur mi vuwo me gbo gbony ma a avai mi vowo nu egbo gbo nu opropo eji me vrese ivo ikosonu okro mu kara itainy nu ubo mu ikosu ba ikro mikara oyi ina inam opropoeji adumu nukro igbra nu kro inam kikar mu jar mu eji nu edar nu ibowte okove ina inam nu miwene monde me kar mivon uwadume miyan monte awei odesanu asuwo. Miwene vude uwadume me vani mondenu baw baw ka inmonuwon ikro mi duwo meka mi wene von uwadume meka me wene ina inam nu ohovro hovro nu iwene mi jamu iwin neni akpei avineni ijineni ina inum nu iwene miyena ekpekobaw nu abeka idien ekpekenu abe mu enamu yor enam oyi du ovonu ubeyor ovan usire moyor kuro <hesitation> adumu odian mu iwin ube nu odien du okro saden ubeyor ovan obeyon ovon oreremu yorkno mi iwin okar nu oya ova botole esen nu oyi egbara nu ubow te nu odian mu oveninu du oyon ini iva nu isay nu ini iri egbany ke ovan nu sire mu yor knoro oyo ubonu okar nu egbara nu ubuote ojan okro. onde oduro oduro nu obowete madu okonu ubow eniyor ma ovan ariyo oyo mu sola ovon ariyor ova mu sire mu sire ma- a of ake owe mu vome uku woka odoronu ekonde mu ugrehan nu oyan baw na utul koba otein nu ukun ubow yor ma ewei ekro you oyei evome dian oho evo mekiene iwinba mu iwin num nu igbolmahine nu isen do uduro nu kro egbara mi monte ma mu ebowte okoyi.